कोनो प्रकार के मांस अधिक समय तक संग्रह कर सकत हस। जैसे कि बकरा हो गाइस मुर्गा हो गाइस आऊ ठंड के दिन म बटेर हो गाइस ए सब ल संग्रह कर के रख सकत हस।